Injo olo-oloa nu itak allari, nu menuru' ku kunni ri kampongaaa bangsa jarang, ka injo jarangaaa nuuu kaddoro nampa nu appa bangkeng na kaddoro lari injo jaranga iya, <hesitation> iyanjo todo jarangnga injo biasa ri pake nangkala <hesitation> biasa ri pake-ri pake lampa a'teke, teke' bangsa mae a'teke batara, a'teke kaju, ka <hesitation> anrepa, ka punna ri koko ki intu tala kulle anu oto lalingngi, anre annorang tala kulle antama otoa, jari jarang ri pake a'teke, iyanjo nu lamba a iya nu-nuuuu lamba a'dakka larii bangsa injo maeee kura-kurayya, ka injo kura-kurayya nu caddi kalenna iya, anre na bangsa jarangaa, injo jaranga lompo kalenna, inni kura-kura iyya nu caddi <hesitation> nampa injo jarangnga iya lakbu bangkeng na sikali lingka iyya lakbi simetere, sisala injo kura-kura iyaya ka injo kura-kurayya nu budu bangkengna iyaaa, <hesitation> leme-leme injo anua iyya kura-kurayya punna nu dakkayya injo kura-kurayya iya budui bangkengna iyya pahattalai injooo nu na erangnga ripongko'na jariii lamba'i batena dakka.